Ny soatoavy a Sily ao da fikambanan'ny soatoavy espagnola sy soatoavy nenty Io da ampiarahandreo amin'ny fombafomba toyu ny fety sy ny fivavaha Malaza ao koa ny literatiora siliana sy ny zava-kanto ny sary ary ny dihy